הַאדִי כּתְתַעַלֵּק בִּשְּׁخְصִיַּאת כֻּּל וַחַד וְכֻּל נּוּع עַנְדוּ אֶלְמַזַאיָּא דִּיַאלוּ, אֶלְאִנְטַוַאִי כּיַעְטִי לְרַאסוּ אֶלְוַקְת בַּאש יְפַכֵּר וִיִרַכֵּז, וְאֶלְאִגְתִצָאדִי כּיִנְבַּסְט בֶּתִּוַאסְל וְאֶלְעَلَاقַּאת.